﻿Kam nong diyo daƙam shi ciiji foƙ ƙa yippa. Ano niigum, niigum yiiji merje ƙa yippa yapiɗi pangta tilii, ƙera waani ɗang weeru we ƙo tuƙu pandi yuuru ta wiiru shik we ti illimo ta illiru shik we tali nwattu shaɗu wecce nwa'aɗɗina nong caƙƙa. Ƙam nong <hesitation> <noise> ƙam nong twoƙƙin, twoƙƙin <hesitation> <noise> kijimoi ciiji fok ka yippa. ƙam nong akoobe ya'am ciiji fok ƙa yiipa. Maa ƙa yippa ƙen dang ƙuma elei pang kpee-ƙe-ƙe ƙek ndi yando shikini yando eleeni to, ta ƙeera wuciina shira shwaani. Ƙam nong i gbwi, gbwi maa ciiji we foƙ ƙa yippa. Duyoi ɗaƙam piɗɗi maa shikaano sheƙƙurunon tuƙu shombooju, eleƙuni manjo tamgƙo ivuno peweng ɗakam nong ɗiyoi ɗuyoi ɗakam nong shi ciiji foƙ ƙa yippa peneng <hesitation> daƙamju yiiji ciiji tuƙui i ƙam nong ɗigɗik, ƙam nong iii ɗakam nong shinu, minaama digdikki shinu kamamai iii <hesitation> ciiji ciinaaju ka yippa maa ka foori ntukkujo shikju don maa penne ka foori piddi diyoi dang ran kayaani nong shinu ma kiji shinna digdik maa penne ka foori kaalai dang gbuttina non foori kaalai ar iya yu merje walam. Ii gbwi maa penne foori diyo ndii kayu cakkai to, dang dagheeni shiini yippa ƙa cu wei andoi kuma ɗen ta tili ya fuɗi koo we ti pittai ndang wa shikki nong caƙƙa, peneng maa i maa ta tere a wiiji yapiɗi wala-wala nong caƙƙa bilang'um.